Roman ny komainy sisio iny rou a vurots an kiviou farei ri komainy fanginy ror ge kamiror fo fanuma tsuri onyo nyo nating resik rou ge nyo nating papara kan rou a guei moun tsonyo fanuma nonn a mes to, mes nainy ai fanuma non e se finei mam te ka rom panan ya mam te siru rom panan na guei tsoiny tovei ana nyo te kat pepeits iny a guei moun tsiau. ok guei fisok non a guei tsoiny tovei, ri nating kamiror mangir tsuri inafuan patsukan. An tsuri inafuan farei ri ka ror ri faparits ra rori tan fo fanuma tsuri ana ri te kamen nainy tsuri ana ri te fanginy. Mes nainy ainy fanuma rom e se ai nana ai tete taga fi ror nei, a guei tsoiny nato mam bainy varoma nyi tan fanuma ya tan sa ai siru non tsonyo ge ai siru non tana tete. kat rof mam komainy rom manyi bainy ravainy. ki ma rof.

Ainy kat tsivon rom tan mangir tsumanyi gima rof. Ainy taga rom kominon fitatsun, kaminon fa pepeits komana numa tana sa min vurots ovei ana tsoiny kan ai a koviou ovei, kat to ya nan nating faruak non fa pepeits komana numa sana mam koman fi rom nei pisainy farof a guei tsoiny, taga farof, totobo farof tan kat tana guei tsoiny ainy te tsue bus nana nyo komainy rou a tsoiny tovei. Vegiau farof ainy taga farof tana tsoiny tsoiny ya rof ge tsoiny ya iring kat non saf kainy katman gima komainy rom ya ge nyi gimma komainy rom ya, mam komainy rom ma nyi taga tsun tan se saf a guei tsoiny na ainy komainy rom ya tan mangir tsumanyi. Fakap ovei non mangir tsumanyi, ai tete ai nana kan, fakouts kan ror tan tataga tan kat tana tsoiny, guei tsoiny <noise> kat tsumanyi fatok farof tana guei tsoiny, guei tsoiny kan ai mas kominon kat rof farei nyi kat onot rom ma tagei ya farei kat tsunia rof nyi kan papara rom tsoiny kan papara iny non kat tsumanyi. Nan fo vegiau tsonyo tan fo vurots an kovio, nyo nating vegiau of rarori finei, tagaa faarof tana guei tsoiny ge tagaa faarof tana guei moun. Ana nyi te kamen nainy rof fiisen miya, mi te kamen koma paparaa tana toto tsumi inafuan. <hesitation> vovou pinpin vaare saf kainy sanaan na gima rof non. Ai kat rom ai te govets nats ta guei ge kuraa pinpin rom, an fo mesa pan bus te tsue na ka, tsumanyi finei tuwa, govet busen ai gima tagei varik e tsinan ya ai taman ya. Ana ainy te ka men nainy rof ge ai ma pisan saf a tsoiny na ayei komainy non ya, so fokat to, nyo nating vegiau pepeits rou, ge vegiau faarof kan rou tan fo moun, guei moun. Ri ma kamen nainy rof, ri te pisainy faarof ge totoboo faarof, se na rof e ge na iring e, nating faruak non, fokiany ka fininan, ai tsun sisio tan kat gen magir tana.